Ang'ete sait taman ak akeng'e, ko ngang'et sait taman ak akeng'e atau alal maat, alalangji lakok chaiik, aka- aka- akalalangji peek che iunee kei, ko ng'atar anyun yotok alalanyii peek ak komii chepo deri, awe awe pa kei cheko, ap a natar apae cheko nyayo chaik namba aeng' chechook, chepo famili tokol, ko nakitar chaiik, ko ya kiee chaik ko mii peek ap tukuuk maat, inyauun tukuk, kapuuch koot, itchawe nyayaat tuka, akweri tuka kopa akweet, itcha anyoo aweku kei inya a kwa chop lanchi lakat, atau nyatau atilchi tukuuk tuka chek che aame, achengji amitwogik yakapai tuka, apeshie tuka ak moeek, akwerii moek kopa kimasta ng'wai atau kora aweku kei inyasilchi peek, nakasiilchi peek, akakaachi chumbiik, akokatilchi amitwogik, kwomiis anyun tuka, konatar kiakiik ko ame chumbiik ak peek ak amitwogik akwerii ko pa yakwee, ko nakweri kopa akwet ipkwaketio ichekei. konap kwaketio anyun aweku kei koot. inya nyanaam chembeet ka uun tukuuk ka chap lanchi ka chap kiy tukul anyanam chembet awe kap ingui, asember ingweek, natar ingwek, ko mara kokamii ang'ot fiasiik chokomii yoo aishi, kapai ingokaik. Ako kang'et iin atau akeer koit lanji koit lakook nyokwamis, koma kokaip chechuuk ko- kopa imbar amitwogik cha kapakan, konakapakan amitwogik aip kotikin kait lanchi aam chechuuk eng imbar etyo atau aai kasit ap imbar kora, amu kasilchi peek tuka komakoweku kei kuurkat, ko na ka apaarye anyun imbaret ng'o katare fiasiik, a- awe pandek akeer ng olemii tumndo ko ang'ot to to komii tumndo, <hesitation> angeet iin asember komasta, amu mokoi atepii puch, amache kityok aae paishonik amu achame iin paishoni pa <hesitation> kapatishet mising, komachokani amu kyanaite poorto, ko no natar anyun koite sait taman ak akeng'e aweku kei nyatau sait sisiit aweku kei nyakei tuka, konakatyakchi tuka akweri kora kopa peek, ipkwakeetio konakakwaketio, aweku kei nyaakeer kasit kidogo nemii, ayai, konatar awechi tukuuk amitwogik tuka kora susweek atilchi amu mii susweek che kyapukaan eng' kuurkat, sasa nyatilchi seretiot akapae tuk iin anyakonorchi tuka korook koyaam kole, ko nakakoyaam nyacheru apae tuka, akateshi preem tutikiin iin <hesitation> mapreem ang'ot iin. Chepo mopeek ap chikiking'aa. akochi anyun. akochi tuka, kokatar a- a- akee. itcha akwerii apchei moek akweri tuka ko rekto a- a- a- akeer moek kopa plotiit ng'wai, itcha nyatau aput ing'wek chepo koskoleng. itcha nekochop ing'week, a- atau akorkot tereet, achop amitwogik chepo koskoleng, alalany peek anyaunkei. akauun tukuuk, sokopiit karoon supuhi koma kowisisiit kasiit akatau chepo sapa chepo <hesitation> lanchi chepo a- achop akorkot koskoleng chepo lanchi chepo laak ap sukul simanyokoena awendi kasishek ap imbar.